Ny fomba tena fanadiovana <hesitation> varavarankely an, <hesitation> dia diovina amin'ny gazety. Makan gazety izany ianao dia aforiporitra tsara iny gazety iny an, tsisy hoe avalombalona fa tena aforiporitra toy ny hoe ho ariana ilay izy an. Dia iny bolina gazety no hamafanao tsara ny varavarankely. Dia <hesitation> raha ny tokony ho izy izany tokony madio tsara ny varavarankely aorianan'izay.